<noise> Mirehake <noise> am fianakaviako <noise> reo raho <noise> handea <noise> andeha <noise> tongotse Azia agny. <noise> Mividy <noise> telefôny mahay mandika teny regny raho. <noise> <noise> Mividy <noise> kitapo be <noise> mazaka <noise> ty raha <noise> ilaiko aby <noise> regny <noise> raho fa ao aby ty Kamerà. <noise> Le miresaky amin'olo haiko aby.